भारत की संस्कृति विविधताओं से भरी च। ये मा कई धर्म, भाषऐं, खानपान और परिधान छन। भारतीय संस्कृति मा धर्म, आध्यात्म, वाद, ललित, कला, ज्ञान, विज्ञान, नीति, दर्शन, विधि, विधान, जीवन प्रणाली और भी कई सारी चीज शामिल छन। भारतीय संस्कृति कई हजारों साल पुराणी च। मोहन जोदडो की खुदाई का दौरान मिश्र और मेसोपोटामिया से भी पुराणी सभ्यता मिलिन। भारतीय संस्कृति मा विवाह उत्सव च। ज्यादातर ब्यो माता पिता द्वारा ही तय करे जांदीन।